La iná, iná koixhé teligente tí ko ol nenré tute nguatí, kua tenetuno ngueno dé nriti dekuan dé dente ní kendoti kó nguate ngueno. <noise>